Azafady lay madamo e, zahay handeha hanao vakansy herinandro ka zao lay mba mangataky mba miangavy mba mitalaho aminao mba tondrao le folerako reto lafa ihe maladalaka igny na na hoe isaky in-droa indray andro iha vô manondraka azy tsy raha magnahy.